Liƴƴi jeeli e woodi ɗateeji ɗuuɗɗi ɗi tokkataa ngam kaaroo hoore mum, arannde ngu waawaay ngu waɗa ba ngu waatu, ɗiɗaɓum ngu waawaay ngu dilla, ngu nuso ngu dilla, tataɓum ngu waawaay ngu naftira e tooke maa ngu, nayaɓum ngu waawaay ngu naftira e tentakles juuɗe maagu, ngu nannga ko kuma ngu habda e nji waɗa attak